Мусиқӣ яке аз зеботарин падидаҳои фарҳангӣ ва маънавии инсон аст. Он метавонад бе сухан гап занад, ҳиссиётро бедор кунад ва дилро таскин бахшад. Дар тӯли таърих мусиқӣ ба жанрҳои гуногун тақсим шудааст ва ҳар як жанр хусусият ва лаҳни хоси худро дорад. Жанрҳое, ки ба ман маълуманд ин поп-мусиқӣ, хип-хоп, мусиқии рок, ҷаз ва классикӣ мебошад.